yuran. yitta. yaanang. yunnu. yurukuuk. yidibu. narib. kub. kub chiri wun. kub chiri yirau. kub chiri yitta. kub chiri yaanang. kub chiri ywunu. kub chiri yuurukuun. kub chiri yidibin. kub chiri naribu. kub chiri turkibu. wanturau. wanturau chiri wun. wanturau chiri yurau. wanturau chiri yitta. wanturau chiri yaanang. wanturau chiri yunu. wanturau chiri yuurukuun. wanturau chiri yidibin. wanturau chiri naribu. wanturau chiri turkubu. wan titta. wan titta chiri wiin. wan titta chiri yurau. wan titta chiri yitta. wan titta chiri yaanang. wan titta chiri yuunu. wan titta chiri yurukuun. wan titta chiri yidibin. wan titta chiri naribu. wan titta chiri turkubu. wantanang. wantanang chiri wiin. wantanang chiri yurau. wantanang chiri yitta. wantanang chiri yaanang. wantanang chiri yunu. wantanang chiri yurukuun. wantanang chiri yidibin. wantanang chiri naribu. wantanang chiri turkubu. wanturukum. wanturukun chiri wiin. wanturukun chiri yurau. wanturukun chiri yitta. wanturukun chiri yaanang. wanturukun chiri yunu wanturukuun. wanturukuun chiri wiin. wanturukuun chiri yurau. wanturukuun chiri yitta. wanturukuun chiri yaana. wanturukuun chiri yunu. wanturukuun chiri yurukum. wanturukuun chiri yidibin. wanturukuun chiri naribu. wanturukuun chiri turkubu. wannannaribu. wannannaribu chiri wiin. wannannaribu chiri yurau. wannannaribu chiri yitta. wannannaribu chiri yaana. wannannaribu chiri yunu. wannannaribu chiri yurukum. wannannaribu chiri yidibin. wannannaribu chiri naribu. wannannaribu chiri turkubu. wanturkubu. wanturkubu chiri wiin. wanturkubu chiri yurau. wanturkubu chiri yitta. wanturkubu chiri yaana. wanturkubu chiri yunu. wanturkubu chiri yurukum. wanturkubu chiri yidibin. wanturkubu chiri naribu. wanturkubu chiri turkubu. kuuli diln. x